ɔmi màmàà, ígbɔké ɔmi zi ámi, ìí bu, bù ya ɖɛ́ɛ́ ɔmi ínɛ̀ mò, mò <hesitation> óyomòti búni nyì ɛnɛ́ ímɛ̀ ù nòo nyo nɔ́ɔ̀gbè ɛnɛ́. ù zià ɖɛ́ɛ́ úni no go úni ɖàá ka sà kása ɔ̀mì nàá hà fía, ɔmi ná hà, ása kile wèe wèe wèe zàyi ɔmi ɛ̀ni elíkòtè màa nɔ, ìzè elí kòtè à màa nɔ ùŋle nyòo ùni ɖèe nyréwu ùŋò màa ú nà nì égà kɔ sá ùŋle nyòo úni ɖèe nyréwu ùŋò màa lɔ ú nà zá yanì ítɛ lɔ sá kasa ɔ̀mɔ̀lɔ nyo ámi ɖàá mu ùfù ɖɛ́ɛ́ úni ɔmi ní mloòbi wa nɔmi zà wa nɔmi ni màmàà, ítɛ ŋòti màa ɔmi ɖòó bu ni ɛ́buɖò maa úni ká no bu úni ká ná mu ákàà. úŋle wèe tà mù ákà èni àámi èle, ùŋle wèe zayi ènì àámi èle ú na mù ákàà nìlɔ ɖi ni ówo lɔ plémú bù ówò mla ìgbè wèe lèe. úni í mɛ̀ à màá banìi ása ú nàá nyiɔmi ìnyalí. ítɛŋòti maa úni ká ɖòó bu àá ɖi ni ímɛ̀ ée ká nàá bànìi úni kása éèni tɛ nà nó blù elí úni sú úni ká ná mu ákà. úni ká ná mu ákà sú ni ɔmi zé ke ámani tíbí màawu nèɖɔ̀ kɔ úni ká zé ke náàni tòo màawu nèdɔ̀ úni sú ɔmi ítè za nɔ ɔnɔ màaɖù ni ú ná nɛ́ɛ́, ni bù tà nɔ elíì. úni kayi ámani tíbí àámi kayi ùú do pòo ányi ítɛ ɖèé ŋòti màaɖu mù ni ù nàáa tu nìlɔ ɖi ni ù nèé fè kɔ ùŋle wèe úni sú ùŋle wèe tà kɔm zó bu ámìilɔ lèe kɔm zá zã ámani ígbɔké à mà kɔm zé ni ámani ígbɔké à mà zé nì kɔ úni ká ni ɔmi í tè fò bù ílɔ̀ lèe ùŋò baba nìtɛ ɛ́ɖì zàa nɔ ni ú dò po ányi kɔm túù ani ígbɔké ni ùyà ìyì àa mò bu ɖòo gó. ɔ̀ŋɔmòti bù ɖòo gó, ùŋò ɖíigbo nɔ̀ŋɔŋòti ɖòo gó nì nóòyò ígbɔké búni ɖòó fo gu ábua búá ɖòo gónìà úni ówo ɖàá mu. ówò mò màaké bu nàá nyi ówo nyì ani súkú súkú mò ani ówò buya ígbɔké bu gu iku àámi ɖòo gònìà bu yá ígbɔké bu gu iku àámi gonìàá ígbɔké ègà zìi mòó yá ígbɔké ègà zi mòó ú ná mla elí kó zá nɔ ówo ká bù mla kó zó bu ówó nàani íɖì. ímɛ̀ ówó bàá banìi ówó nàa màawu nàá fe ibi íìntã ziówò úni ù zimò ká gbàa. Kayi é né ŋe íɖì lɔ úni ɔwɔ ɖàa yá ni úni zi màámi go, úni ma úni zi ùŋò àámi go kaɖi bùú ŋlèèwɛ́ nyo tíbí, àá kɛ fá nyàmà. úni elí ɛɖí jè kɔɔ̀m je aɔnɔ màaké jè kɔm zá nɔ ámí bàlɛ.